<hesitation> Nyisɔ mawo nye ya menɔ tugbedze me, me tsɔ yi Lagos, vɔa eyi ne meyia, Lagos nyawoa lagos be dzua enyo, vɔa ŋɖewo dze na dzi na ameɖewo vɔa me dze na dzi na meɖewo. Nyea me yi dzua me, yi ye me gbe wɔ ƒe eve tsɔ na etɔ kpoa ye nyea me dzo gbɔ. Megbɔa, leke ma gblɔe ɖo? <hesitation> Wo be ne ye ɖo lɔ̃tɔ daɖi keŋgbo ne edzoa, ya gbɔ, agba wɔ ye be ŋtidɔ kpoa ye nyea medzo gbɔ va. Me yi dzua me pɛpɛpɛ voa, megbɔ va va ɖe srɔ̃ le aƒe, kpoa aƒea kpoe me zã. Eyi ne me zã aƒea, enuyi kpo ne me gba va wɔa, me va yi kutɔnu, me va yina asi, mì va yi sana asi le kutɔnua. Me va yi sana asi le kutɔnua wetri ɖeka wetri ve kpɔa megba gbɔ vana aƒe, evɔ, fiyi ne metsa to, woawoe nɔwo. Voa makpɔ be, ega mì dzi tsɔ yi ɖe du mɔwo me, ega mì dzi tsɔyi. Nye ya dzu nye edze edzi ne nye ya tsɔ wu amebu be dzu me, egɔme ye nyi be: ne evayi dzi ga le fima, eya va ɖo ƒu le eme, eya va wɔ leke le eme ce ava gbɔ. Eyi ne edza va gbɔa, mebu be dzu me dzena amebu tɔ nu o. Kpoa nyea nye ya, edze edzi na meɖowo, ŋɖe adze edzi na meɖowo vɔa ma dze edzi na ameɖe ya o. Nye ya medze edzi ne nye ya ya o ye wɔ nyea megbɔ tso eme dzo gbo va le aƒe. Vɔa edzɔ dzi na ameɖewo ya, woli ein kpoa mìada akpe, be nyea meyi kpɔ kpoa a medze edzi na nye me kpoa